<noise> Kolotsaigna Aôstralia zare a Aôstralia zegny magnana <hesitation> kolontsaigna sarôtigny indrindra amin'gny raha magniry ndraiky amin'gny kakakakan-draha mihegny, avy eo zare sarotigny ka amin'gny le kakan-draha mihegny miditra amin'gny firenegna ny zare kô, sô fô mitondra aretigny andeha amotiky le efa misy amign'ny firenegna zare ao.